मए हँदान चाहत हओं । मोके तत्तो पानीसे सावर लेन मन ना पडत हए । मए दुई तीन मिनेट जुडो पानीमे डुबके हँदान चाहत हओ । मोके जुडो पानीसे फ्रेस महसुस होत हए और मिर रगत सर्कुलेसन भि अच्छो होत हए ।